Ny fiantraikan'ny fahasalamana- ny fiantraikan'ny sakafo amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny dia voalohany indrindrany arakaraka ny fahadiovan'ny tegna mahandro ny hanina ohanin'ny tegna dia sady koa voalanjalanja araka ny toe-batana ny sakafo ohanina fa tsy magnano mihoatra ny tsy zaka ny vatagna dia lasa manjary tsy ara-pahasalamana ndraiky izy amin'izany. Fa mila atao antonony tsara rehefa mihinan-kanina na hoe misakafo dia araka ara-pahasalamana tsara izy amin'izany.